<hesitation> to gwaɗa gwaɗa ɗak ɗakastiya, kɗa kasta gwaɗaɗe dakon muna, so yanzu gwaɗaɗa kɗasta gwaɗe da koriyo ghuyina gamsa dadamunye vulawa mulki vana vulawa dadamun mulkina, to mulki da ma sai nda undo, nda sai ndala hiɗi hiɗi gulenye to hakiya la hiɗik hiɗik gulen mule ka ghuniya dadamun vulawa vula, hakiya melh ahɗi ala mulikaghun kag dadamun nda kaghun, haɗmu haɗ mogu mu mel wa anugha, ala hiɗik hiɗika nda illa ɗughana, nda illa rahama kaga kagalan alan mbol ya nda illa rahama awa nugha tala gula gula mahunda farava kamka kalkum taka tsan tsan tadiya inaha inahunda favavamulwa, bawai suna. Kunuwo sunsuna kune gamsawa an barka ghune, an barka dadamun, an barka dadamun, an barka ghune, an barka dadamun, an barka ghune, inunda farava faravana ala maya ala hakiya kasa, alindu ha farfa gu udzinha, hakiya udzina mawo, mulekamun gabadaya to amawa maga. Tunani mukono, amadzama ghan, amawa dzadzathanye, amawa dzadza ghan, taghan inunda faravana, makaɓan mbaɗ ngane makaban mbaɗ ngane, mɓaɗ ngane kaɓava kaɓa mbakava mawaya, gwayugwa yach kana namuwe gwayuta, gamsa inunda farava ala gula gula awa awa maga, awa dzdza suva tadiya, mkaɓan tina, makaɓava ina ɗughana, zuza talakokiyaghun daɗina daɗiya mau gabaɗaya, zuza tala kokiyaghun wahalama, wahalamaw gabaɗaya to an wahalana gabadaya undma an wahala, gamsa ansuraghi an anbarka dadamunye ansuraghiniye, awa kaɓa ndzuk na manighin tadiya kagolo makaɓana, nighin yin akan chewa zahiri inahan'ngan inunda kori nganeya, kori ngane to wayin'nge an towen mala gula gula yayinye, ma imma towayinye ma mashan yital tima towo tilayinye. Towayin nana ma mashan kin tima towo, ma mashanyikun tima towayinye. Imatowe milmayin na sosai har tuzuv mayin imato mayinye, har tuhurvayin ma sagasa imatowa mayin tile, daga tile har tuzuvayin imatowe gamsa, ambarka dadamun kaghne tawa kaɗa kanine, kaghune takoɗin tak kune gamsawa, awafa nguɗfe, awin inyi nugha nda idon rahama, awin inyi nugha nda idon rahama. Kada wahala an duninya kada wahala tulake, anga wimasha tima towa towayin gamsa ambarka dadamu anbarka ghune awavula dadamun iko gulenye ma kaman maga maganyinkum thununda noghin ngane bawai sununkunwa sansuna kune, ununda naghin ngane awavula dadamun iko ma maganyinku, ma mashanyinkin tima jowa towayin gabadaya <hesitation> gamsa an suragh nigye, daga shugaba kasa, daga matamakin shugaban kasa, daga gwamna, gwamnamu na borno state, babagana umara zulum an barka dadamun.